كيفاش نخيط وقف لها في سوريا؟ <hesitation> أول حاجة نحدد البلاصة لتنخيط فيها القفلة، من بعدها نشدوا الخيط، نحطوا في الإبرة وندخلوا في سوريا أو المرة، ومن بعد ندخله في الحفرة، متاع ال- ال متاع ال- القفلة، من بعدها نبدو هيك ندخله ونخارجه ندخله ونخارجه في هيك الحفرة، وبين الحفرة والسوري. اللي أنت تشد بلاصتهم بعد نعقد- نعقدوا الخيط، هذه أسهل طريقة.